Matweͻn ara, hɛn yi mmba. Aw, ma menkenkan akyerɛw a ͻakyerɛw egu ha yi na monhwɛ dɛ menya esuadze bi wͻ mu a. Akenkan ho hia paa osiandɛ nyimpa dze, sɛ ekenkan a, inya nyimdzee ka wo nyimdzee dadaw a ewͻ no ho. Nna bi so a na wͻdze mbra bi egu hͻ a ͻfa hɛn no mfowee ho. Ntsi ͻwo ma menkenkan nhwɛ.